Avstralia madaniyati aborigenlar merosi va Britan kolonial tasirining kombinatsiyasidir. Aborigen sanati va musiqa ananalari muxim o'rin tutadi. Shuningdek, Avstralia sport, ayniqsa, kriket va regbi va ochiq havoda faoliyat bilan mashxur hisoblanadi.